Ñaandu naffooru kaa ko soote so wandee e ñaandu nduu koo naa ko wattee e mayru. Hono liɗɗi en, maa tew en ɗum e hono muuɗum ɗum watta so ndu ceerta banngal weli, jonkaa e noone, e yiingo. <hesitation> Ɗii nii jonkaa ɗi ceertata e muuɗun.